איך האב אין מיין משפחה בערך צוואנציג מענטשן. סאו מיין טאטע, מאמע וואס זענען ביי די פופציגערס קיין עין הרע, נאכדעם האב איך מיין עלטסטע ברודער איז דרייסיגאון זיין ווייב איז אויך און זיינע קינדער זענען זיבן און פיר יאר. מיין נעקסטע שוועסטער איז אכט און צוואנציג מיט איר מאן איז אויך און אירע קינדער זענען פינף און צוויי. די נעקסטע איז פינף און צוואנציג, די ווייב איז דרייסיג, די קינדער זענען עלף און פינף און די איבעריגע זענען פיר און צוואנציג, צוויי און צוואנציג, ניינצן, פופצן און דרייצן.